Re mbina' par toxkua ma' yon ma', nxubima' nda kuanma' re yaa bixa' na, xod bixa'na, elai- laa biza' na, <hesitation> nxubima' o jwa'na ndenuma' pro lo yaa jwa'n toxkua ma' yoo naza' jwa'na ntema', ndoba'choroo ma' na' este ndope ma'zya jwa'na ndoxkua ma' liz ma'.